عشان تغيير مصباح كهربائي، أول شي <hesitation> تتوقف الكهرباء عشان ما تلتمس، وبعدين تزيل المصباح القديم، وبعدين تحط المصباح الجديد، وتحركه بعكس اتجاهه عقارب الساعة، وتضغط عليه حسب نوعه عشان تطلعه، بعدين <hesitation> تنظف القاعدة، اللي هو قاعدة المصباح الجديد، وتحطها-وتحطها في اتجاه عقارب الساعة، لما انتثبت، تشغل الكهرباء عشان تتأكد هل هو شغال ولا لا.